han tun'an ho dimiyan boni matete ɓa farafinna tun'an mibin ɓa tubara tun'an mibin ɓa jira wimi wimi tun mibin ɓa nin-mu'an tun mibin to in ma ɓwɛ un hiya maba farafinna tun to in ma ɓwɛ un hiya ma Mali Mali Burkina-faso Nizer <hesitation> Senegali Codivuware Moritani Gana Benɛn Togo <hesitation> zanbi Gine-ekuwatoriyale Gine-konakiri Gine-biso Alizeri MarokTinizi Libi Sahara ɔksidantale Keniya Zimbaɓwe Afrik-di-sid Lezoto Namibi um Uganda Ruwanda Tanzani ma han veni ɓa tubara tun'in La Franse Angiltɛre Maseduwane-di-nɔre Maseduwane-di-side um La Grande-Bretaɲe bon on va dire Langiletɛre <hesitation> Lirlande-di-nɔre Lirlande-di-sid um <hesitation> Islande wala Pɔrtigale Pɔrtigale Danemark Cɛkoslovaki Bɛlzik Suwise Ɛspaɲe Peyi-ba Bilgari Ɛstoni Letoni Litiyani Ikrɛne Fɛnlande Zɔrzi han boni han boni La-Risi um La-kore-di-nɔre La-kore-di-sid Tayiwan La-shine um Sɛngapur Le-zapon han boni matete Lɛ-zeta-zini Le-Kanada Le-Mɛksik Le-brezil Le-niguwaraga um Lɛ-belize Le-panama Larzantine Ayiti Ayiti han sire boni oo ho dimiyan tun'an boni matete